Ɓurani kam ko jogaade kerem kedde nguurdam am fof e diine jogaade piija. Ngati mi wonaa korsinɗo piijo no feewi. Kono kerem noon mi haarataa ɗum ni. Mbeɗe yiɗi ɗum no feewi, ngati ina waɗi kosam, ina ɓuuɓi. Kala sahaa so mi ñaami mbeɗe yiɗi ɗum no feewi.